Raha ohatran'zaho manokana dia tsy dia miasa loha mikaonty an'izany minitra andehanako zany loatra fa fa ohatran'ny hoe mandendeha any fotsiny aho zay dia efa mikaonty ihany aho fa tsy dia miasa loha amin'iny loatra dia zay no tsy dia hanisako anazy.